Skalerlloyin grate nezrlloim dekanteschichakolotp yag goto gotosgnak wto yag tiempl telazə telanyagə wa to lo yag gueldg kaꞌo c̱hixka gueldg napoꞌ guetioꞌ gonlzeꞌe orale napeꞌn toyikogchogueꞌ to grate kosyoyiz skaler skaler siꞌn, nosin skaler zoꞌnoganguekliwchio chebiow dona shanaꞌa nang koshindegooguiꞌ no yillbioꞌ yingwanoꞌ kawbaayꞌ kawgueldoꞌyguiꞌ naꞌ naradasen de samant ants kichugukindexə chiporsi dexki kon yaaxtil kon yagronoiꞌyoo', napar nap skaleroꞌn falt skaler tapar orchoꞌmode gombuenin, kish znersbuin radexkira grarani tinanaꞌ daa samantski de kolad kenapen kwaotoꞌ bayon wniyillweyodun dongoreyiz timep yenizyes wrtipe nis iyoonaꞌ napo por skaler parkerbaoꞌ, kwalquir kos niguəni nikerniet lo yagksə napgəkaꞌo.